<hesitation> Ampahatonga ny pingouin hafana foana any anaty hatsika aloha de ny zavatra hataony ah de tsisy satria ah ny volo-kodin'ny zareo, ny toetran'ny hodin'ny zareo de efa namboarin'Andriamanitra ahazaka hatsika noho izany tsy misy hoe inona no ataon'ny pingouin mba ahatonga an'ny zareo ahazaka hatsiaka na hoe hafana any anaty hatsika fa iny volony ah sy ny hodiny iny efa maharo an'azy.